د مالیزیا پخلی ډول ډول او خوندور ده، ځکه په دې هېواد کې بېلابېل فرهنګونه ګډ سوي دي. د مالیزیا په پخلی کې مالايي، چینایي او هندي پخلي اغېزه کړې ده، اصلي خواړه یې د وریځو بیلابیل ډولونه دي. د بېلګې په توګه لیسي نېمک د مالیزیا ملي خواړه ګڼل کېږي، دا خواړه د ناریالو په شیدو کې پخې سوي وریځي دي، چي له سبزي، هګیو او کوچو سره خوړل کېږي.